Iyoo, wi maafi woo we, ndu ugiti wi mo, unɓéŧi ɓéŧini a wédu uñaane. Unan wi ɓéŧi utúm glimbiri gŧeele, hanu uhúru mo danba ugím bo winan nŧooŧa wo. Uu tta ñób, unanwi jéd, unan wi túm a fŧere wédi ma nan dos. Ndi wédi ma dos mo, unan yaa tíw wembe umada wi lagana, glooguŋ gsibi, glee faajingooda han nsibi, ungi ngi wi.